ऐल को एक्काइसौ सतब्दि माइ फरकफरक किसिमका कफिहरु पाइनन र मान्छे हरु लाइ ले फरकफरक कफि खानु मन परन्छ। मानौ कसैलाइ कम तितो कसै लाइ बडी तितो जैलाइ सामान्य भासा माइ कडा कफि नरम कफि भन्डान तो वालो हुन्छ। कसै लाइ सुगर वालो भ​एको कसै लाइ सुगर नभ​एको कसै लाइ कफि को मात्रा यति मात्रै चाइयो भन्दे हुन्छ जो एक मापन गर्बटी राख्या हुन्छ तै ले गर्दा हमरा सरिर लाइ हानि नोक्सानि नाइ हुन, हमरा सरिर का तन्तु हरु लाइ बलियो बनौन्छ तै टाइप को काम गरन्छ। सबै कि लेखा एक कला सिक्दु परन्छ, पडू परन्छ, यै बनौने तरिका सिक्दु परन्छ। यिनि सिक्या मान्छे लाइ सफि मेकर भन्डान। यिनि हरु ले गर्द्या काम भनेको चाइ हमिले हमरो सरिर लाइ चाइने कफि को मत्रा क्याफिन को मात्रा उनलाइ भनेपछा उन्ले तोइ अनुसार को कफि निर्माण गर्दान, तै माइ तति किसिम को कफिहरु को क्ववान्टिटि हाल्बटी उइलाइ घोल्दया तरिका सबै उन्लाइ थाह हुन्छ जै ले गर्दा हम्रो सरिर लाइ ले असर नाइ गर्दु तब कफि मेकर हरु ले तोतो काम गर्दान ।